<noise> Tsy mampitsoaky an-daara. Lafa mana fikiriza gn' olo ô. Afaky manantanteraky gn vinavina; ahafahany manantanteraky ny tanjona ataony aby. Izay gny mahasoa azy. <noise>